الصبور ليا يطلب منك <hesitation> القدرى القوى البدنيه صح صح هي الكمال الأجسام لترفع الأجسام هذا و لميطلبش منك القدرى ياسر ياسر كيما كرة الطائرا تلعب كرة الطائرا تلعب ك-كرة الريشا تلعب التنس هاذو ميطلبوش منك القدرى اللياقه البدنيه كبيرا ياسر لأنها رياضيات تطلب شويا رياضات تقريبا ساهلا.